ס'דא פעפערס, אלע מינע פאפריקעס, <hesitation> מושרום, וואס איז שוועמלעך. נאך דעם איז דא בראקלי, אליווס, אלע מינע זיתום. <hesitation> טשיז אלע מינע טשיזן. נאך דעם איז דא בעיקינס, און <hesitation> צוויבל, ס'דא פערפל אניונ'ס, געהעריגע צוויבל.